لو كان جاتني الفرشة باش نمشي نرجع الحقبة ثمانية تاريخية محددة، نتصور فترة <hesitation> الخلفاء الراشدين، كانت فترة بتعيش فيها ارض، <hesitation> وبناء دولة، ومن غير <hesitation> حروب من غير مشاكل إللي عملناها هو إللي هي سيدنا محمد عليه السلام في أي وقت اتوفى يعني كانوا ينجمو يبعتو هما، ويتفترقو الدولة وجات بالعكس.